که ساس قطي کې وي، نو تر نیم کال پورې پاتې کېږي. خو چې خلاص شي، باید یخچال ته واچول شي. په یخچال کې یې تر یو یا دوه هفتو پورې وساتئ. هر ځل کارولو وروسته یې ښه وتړئ. که يې بوی یا رنګ بدل شي، مه یې خورئ ځکه چې بيا صحت ته تاوان لري.